Kɛniya a lonɛ ho a farafina tun, nɛzi manabin, unda bara pinpian we uwi bin. Woro ɲan a gue tuwii a aho dama tɛmɛ bun ɲa manabin. Mɛɛ ba ani woro ,ba we yi woro ba we yi be cama,a bira ro wewia ɲa ma ɛnh bin tuwiii a ba nicoza ma gwu'aa mite na oro ba mi erɔpu, bun dɔ'ɔya ho yɔrɔso.